מ'נעמט וואל און מ'שטריקט אויס א שאל, אזוי ווי מ'האט ליב, וויאזוי מ'וויל. ס'דא אלע מינע דיזיינס וואס מ'קען מאכן,